मछली अलावा भी जन ना पाणी माँ रेन, साँप रेन, घड़ियाल रेन, मगरमछ चीन और ऑक्टोपस चीन और एनी कछुआ चीन ये सबब पानी के बीटर रंदा |